כ'וואלט געשאסן שטיינער אז מענטשן זאלן ארויפקוקן און זען אז איך בין דארט <hesitation> אדער געשאסן עני זאך וואס כ'קען זען דארטן אז עניטינג צו רופן מענטשן'ס עטענשין צו זע- ארויפקוקן און זען איך בין פארכאפט דארט.